ʻAkahi, ekua i ka lāʻau kūpono. ʻAlua, e wehe i ka ʻili luna. ʻAkolu, e ʻoki i ka lāʻau ma nā ʻāpana liʻiliʻi. ʻAhā, e kuʻikuʻi i nā <hesitation> ʻāpana lāʻau a puʻupuʻu ʻole. ʻAlima, e kau ma nā pā ākea a hoʻomaloʻo pono. ʻAono, waiho ʻia mai he pepa. ʻO ia nō ka hana nōhie.